खिस तँ सब जनके मनमे बा । यि संसारमे कौन ऐसन प्राणी बा, विना खिसके बा । काहेकी खिस कहेवाला सबके मनमे बा । जेतना आदमीके प्राण बा, सारा लोगके खिस रहैये । खिस से आदमी आदमी जहाँ तक कि कगारबे करैये । खिस से आदमी के कौनो न कौनो दुश्मनीये बरैये । खिस से केतना जनके, आदमीके कथी होइये त, कौनो काम मे असरे परैये तँ । हम कथी कहैसी तँ, एगो खिस रहैये तँ, उ खिसके मारे निम्न काम भी करैये, आ एगो खिस कहेवाला बा, सकारात्मक लिए, एगो खिस कहेवाला सकभर तँ खिस कहेवाला आदमीके कौनो न कौनो काम विगारबे करैये न तँ दुश्मनीये बरायै । खिस ऐसन चीज बा की, आदमी खिसके मारे केकरो भी, कौनो नोक्सान करसकैता । अपने घरद्धारमे झगडा होसकैता । खिसके मारे नमिम्न कातमार होसकइतबा । ओइसे कहेवाला, खीस कहेके चीज बहुत्त खराब बा । ओहीसे खीस सब जनके मनमे बा । सकेसम्म तँ खीस हमिनके राखल भी ओकरा शान्त करेके चाही । आ खिस कहेवाला वात यि हे बा ।